Allô allô pôlisy, zahay aty Ambohipo lay mikaiky io, misy olo tsy mazavazava agnaminay atiky fa misy raha songisongiriny amin'ny tômôbilin'olo ty ato ka zay ikehako io ka mba miavia malaky nareo fa olo ty ato ta hangalatsy an'ity tômôbily ty.